Pargalli doh utinirre haku da dutum, kugal ut, kugal wasubo aguru, kugal fawgolina njarani, ko mahe-mahe, ko bo inobe hiti, dohawa vaa, ngam hapa hiti, ko bo gam feda hiti. Pargalli ngar luwa di rebe kata ko, ko azhara, ko bo jen jamdi, rojongi tiri nowa, ini diwe huwitinirre go, huwitinirre be majum.